Ko haani annda e dow taagu mo te'ata, mi haani Mo annda ko mi wawaata, haani annda mi yiɗima, haani annda mi waawai mo rena sakiraaɓe maa, ko ɓiɓɓe maa to a jeyi ɓiɓɓe. Nden haani annda daga wuro ngo mo wurtoyoy.